کریډیټ کارت یو بانکي کارت دی چې اجازه ورکوي پیسې پور واخیستل شي او وروسته بېرته ورکړل شي. کله چې د کریډیټ کارت له لارې څه شی وپېرل شي، بانک یې پیسې ورکوي. وروسته باید دا پیسې بېرته بانک ته ورکړل شي. یا ټولې، یا ورو ورو. که زر ورنه کړل شي، بانک ممکن سود یا اضافي فیس واخلي. دا کارت د پیسو لنډمهاله پور ورکولو لپاره کارول کېږي.